Kiririn, irin, aha, akya, anyeni, atono, afeyen, afoha. afotara afoyeni okpo okpo letete okpo la aha okpo la kya okpo la anyen okpo la tono, oko la fyin okpo la faho okpa la fatara okpo la foyen okpo aha okpo aha latete okpa aha la aha okpo aha okpo ahaa latete okpo aha da aha oko aha okpo aha latete okpo aha da aha oko la kya okpo aha la angeni okpo aha la tono okpo aha la fyen okpo aha foho okpo aha la fotara okpo da la foyen okpo kya okpo kye la tete okpo kya la aha okpo kya la kya okpo kya la anyyen okpo kya la tono okpo kya la fyen okpo kya la foha okpo kya la fotara okpo kya la foyen okpo anyen okpo kya la fotara okpo kya la foyen okpo anyen okpo anyen la tefe okpo anyenla aha okpo anyen foho okpo angen la tano okpo anyen fyen okpo angen okpo angen la totaa okpo anyen la fogen. Okpo faha la tete okpo foha la aha okpo foha la kya okpo foha la anyen okpo foha la tono okpo foha la fyen okpo foha la tono okpo foha la fotara okpo foha la fogen okpo fotara okpo fotara la tete okpo fotara la aha okpo fotara la kya okpo fotara la anyen okpo fotara la tono okpo fotara la fyen okpo fotara is foyen okpo foyen okpo foyen la tet okpo foyen is aha okpo fogen la kya okpo foyen is anyen okpo foyen la tono okpo foyen is fyen okpo foyen la foha okpo foyen andaga tete angada la tete angada la aha angada la kya angada la aha angada lakya angada la anyen angada la tono angada la fyen angada la foha angada la fyen angada la foha angada la fofara angada la foyen angada la okpo angada laoko la tee angada la okpo la ah angada la okpo la kya angada la okpo la anyen angada la okpo la tono angada la okpo la fyen angada la okpo la foho angada la okpo la fotum angada la okpo la foyen angada la okpo la aha.